Mebɛpɛ dɛ awͻw bɛdze me paa kyɛn dɛ ͻhyew bɛdze me paa siantsir nye dɛ, ͻhyew yɛ adze bi a sɛ ͻto wo a, woho nyinara nyaa nyaa wo. Otum so ma nyarba nyarba bi tse dɛ adze egugu wo ho na adze na awͻw dze, no ho akwan yɛ beberee. Ibotum eguar nsuhyew, ibotum dze kuntu bi akyekyer wo ho, ibotum ahyɛ ntar abobͻ do, ibotum asͻ gya mpo atsena ho mbom ͻhyew dze ͻyɛ a no ho akwan no nndͻͻso dɛm.